Raha ny haniny alôha no asiana resaky, io tsy de tsara lôatra atao ambanin-javatra, satraia izy zeigny manome hery, raha hôtranahy zao, tsy ,ilay haniny mihintsy tsy ampy eh, misy koragna zay oe: kibo nôana fanahy mivezivezy, de haniny zeigny <noise> mampatanjaka, magname hery ary zay mihitsy ahatonga tsara, aleoleo misakafo mandraigny, satria igny entigna magnomagna andrognao magnontolo.